أوكي، أول شي بتجيب ماي وتسخنه يعني لين لين درجة الغليان، أوك، وبعدين تحط ترى أنا كمان ما أدق، <laughs> آه لأ، بنجيب المي وبنحط جواتها البيض ونتركه لين خمسة عشر دقيقة، أي، أي، هذهذي هي الطريقة الصحيحة.